Kua mbaɨu rupi aesa yave, ikaviyaeta seve, jayave ikuata kïräiko kua mïmba reta iporaɨu, jare mbaeko oipota yandeguiretava, jokua se amombeuta sërëtäräretape, jare jae vaera opaeteko yayoaɨuta yaiko ramboeve kua ɨvɨpe